شوف يا أخوي أول شي ركز على تحديد سيرتك الذاتية وخبراتك حاول تتطور نفسك وتاخد دورات تدريبية أون لاين أو تتطوعية في مجالك بعدين وسع شبكة علاقاتك روح فعاليات أو تواصل مع ناس بنفس تخصص جدم على وظائف حتى لو ما كانت مطابجة تماما لطومحاتك كسب الخبرة أهم أشي